ډوډۍ ‌‌‌ډېر ډولونه لري. یو یې دتنور دوډی ده چی په تناره کی پخیږی بل ډول یی په تبخی پخیږی چی ډیره نری وی افغانان له خوړو سره ډیره زیاته دوډوی استعالوی ځینی خلک ډوډی کور کی پخویی خو ځینی یی بیا له نان وایی څخه اخلی هره ‌‌‌‌‌‌ډوډۍ ځانته خوند او استعمال لري. په خوړو کی د ډوډۍ انتخاب د ذوق او صحت مطابق کېږي.